<hesitation> וועג וויאזוי מורישקעס נעמען צאם עסן איז קודם זיי קענען גוט שמעקן ווי ס'דא עסן. נאכדעם לאזן זיי א וועג ווי די עסן איז און זיי גייעו רופן זיינע חברים צו זיי העלפן צאמנעמען די עסן. נאכדעם מיט א גוטע קאמיוניקאציע שמועסן זיי זיך אפ וויאזוי און זיי נעמען עס צאם.